Oimeko mopeti llave jei supeva destornillador jei supevano jokua jae ombo yereko kua kurairai omboyere omongue vaera, jare jukurai omongue guira mbokipe jukurai omongue, okuekatumayae, guiraja ipope oeki jukurai oeki kua mbae